Ninalo skulumalima, skulumalima skulumpoi apa, eng pilugo meli ai pilugoi enang wau nikang asimalima nii skulumpo mpo teke gawabiai. Nikannai pannake ne tewa menabu eng tewa menabu, tewa menabu, wate konnu wate konnu nante tewa manabunawa apa tewa gamali anato. Skulumpo tee uwani alilu, uwanimalilu, uwanimalila, uwaninolila pekangka uwaninalila wau isi onan apa pilogo meliai pilugoitai molile, oh maunanka nai abiai. Tete mokanka skulummpo ka wikangna gawaitoloko nika gawanko, eng tewa gawali gawala mmeng meeke kalake nimpo laki ulu. Nii onolio wau wau wasiabilio, ulete wate panna te onolio. Nago mmeng ukauli we, ukauli welela laki ulila lobi poalu nii onolio. Nii onolio maniku nuga ukauli nanu. Pilugo tei kalake nemalili te onoliko, tee waunauka wasiabili uwa anna, nino konuko napo tolo ali, toloalila aapa, eng lii ukaluli wenato eng ni watamalilung, watamalila nanabilu napo te nago laki uluno. Namanolike nanabila nanamma, nanamma tee negenegenga leluke nanangko ule tee wate, wate panna nawa anapai, meka malili negenegenga asing uweko. Melima, melima nimpoka mokopo uwekompo te nna. Ludumaliko ninang niike ludu alalanko. Tewa gamalima nanamma konabilu, nagoo ninga skulumali kompo otolokono, te pilugo pismako ule melila tee kala talinu, pismako tali nunang, talinula apu eng kala lalila nigi laliai. Eng komalilung tee, komalila tee nikampo panna te mampalili omalio, apaa eng nigi laliai. Eng teke nigi maliko, nigi maliko kas asing gamaliko, tee mokoponga asing napo tewo nai nii sukulu malimampo teke pilai malima asing, peekauka pilugoi kulamalili meliko, kulanoli te mekabalili okopo. Tewa gamalilinoliko, tewa gamalima ninang tantalinamma. Napo buu asing naimalima tee buu tee ukawabili melunna, napo nigimaliko, eng tewa nigimalilinoliko, nigimalilinoliko tewoi nikampoi pannanake apa eng nanko, tewo mpo tewa upoi mpo napo tolo alia uleai. Ote ule mudekina uma wei ne take lulubali tee tewa nigi malili noliko nimpo wikanna wau teke ukawai upola naia. Tee sukulu <hesitation> skulualimane asi alima ne nai amo, nimpona teke naia te bo- boloka uka uka, uwe eng tewa menaba nnang take lulubalitoko tewo uleaiuwe mpo watabalilung, tewo mme watabalila Tolo alilu kalako wata wata balilunnang uka uli toloali, ni nigimalimaka nebalalabilio, awa anapabili elo mule tee mainabila aga peekaba gaweitoloko muu panna onatoino ama tutu bai asin, tewa po abili nigimaliko eng tewo uleai maina. Uleai mai, nananang niika te tewa onolio, tewo napo namanolike napo upo. Eng upola komelila ni teke ninnai uka abili melunna nai abilu sapaia lapawanna, tee piitu tabamo temo lapalo piitu eng namanolike nanabila tewo <hesitation> ko alila ni komaliana upo eng namonolike ni watamelila nii meli. Nanabilum ule awoga ule uleai uwempoi, wau nauka sasa ala nemalio. Eng labomalilunang apa, <hesitation> eng nalo mam malila, wau mekapala eng nai abianato, teng nga panna nga nikang na nga. Eng tewa gawola wau mali oteule mulebi eng. Mule laity palo alio wau mali, wau maliko. Wau malila, wau malila, aloma muu lepo meeke panna owaluko wau kammemalilu. Eng wau kamemalila asko toko toko maalu, eng tee ninna wate panna nne, owatunna. Eng te peekala gawano mule ni mela, a pabiluno meliai elo tee wate pispis aliaina sukulumpo polemola pilugoi nigimalama nigimalama, polemola, asmalio kaleu te mealu.